إيوة مهم مشاركة الشباب في الأمور السياسية لأنهم يمثلوا مستقبل المجتمع آراءهم وأفكارهم تساهم في تشكيل سياسات وإتخاذ بعض القرارت، المشاركة تخليهم أكثر وعي بقضاياهم، وتخليهم يحسون أنهم جزء من التغييرلا لكن في نفس الوجت لازم يكون عندهم المعلومات الكافية، والوعي بالقضايا عشان يشاركون بشكل فعال.